Ma për ata çë kan likurën e terme forsi mënd i vun ngë e di, una crema, një pumat, ca vaj particolari, però shtu ngë e di, ngë di të te thom.